Mda bēē si du; si ba pya na nēē du, m yan ɔrosi. Lo ɔrɔɔsi m’bēē yaa, m’bēē wa yaa āān bā. Bakoo, zii ka ama, nu ba meh ōōreh lōō, m’ina tɔ. Msu sah kwa mia. Sor maa kwa’a mia, m’su sah yerebu bān, sah tɔn māā loo. M’ ɛghen dɛɛn ikereku. sah m’bu’i. Sor maa buira lō ɔrɔɔsi sah. m’dana lɛɛ daa-lu sor é uwira zii ikina sah. Msu ifere loga babu, isu Ikwin sah su yɔ’ma lɛɛ bu lō bān sah tere bu ifere loga ba bu.̣ M’buetēn ibi maa su tɔn lōō sah msēkēn lōg bu lō bān. Sor maa lōga bu lō bān sah, lōg bi’e nu rice, ɔrɔɔsi, lɛɛ yɛɛ. Msu iiii bice. Sor maa sua iiii bi’e, m’bueten, sah sēkēn tɔn maa lōō lō ɔrɔɔsi sah bu’i, log dɛnɛ ee yere bu dɔɔna ka é lalah sah sn sere kén. Msuu tór-ɔɔ su tɔn bu bān sor maa ɛghɛn bān dɛɛn mia M’kum abegè ɛere kén, M’tēng ayō sereken. Msu ɔrɔ, kum dɛnɛ ēē sere kén, m’su bān, egaga bn, m’su ló tór nɔɔ é m’yaa, m’su tɔn bu bān, sor maa tere bu bān